ٹوتھ پیسٹ اک صفائی والا مادہ ہے جو ساڈے دانت صاف تے صحت مند بناؤندا ہے۔ جے اسی دانت صاف نہ کریے تاں ایہ <hesitation> پلاک، دانتاں دی سڑن تے منہ دی بدبو دا سبب بن سکدا ہے۔ اس لئی ٹوتھ پیسٹ دا استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹوتھ پیسٹ وچ مخصوص اجزا ہوندے نیں جو دانتاں نوں مضبوط بناؤندے نیں۔ اس وچ فلو رائڈ ہوندا ہے جو دانتاں دی سڑن نوں روکدا ہے۔ ایہ اینامیل مضبوط کردا ہے تے ایہ بیکٹیریا دے خلاف لڑدا ہے۔ کئی ٹوتھ پیسٹ وچ دانتاں نوں سفیدی دینے والے اجزا وی ہوندے نیں۔ ایہ پلاک تے داغ دور کرکے دانتاں نوں صاف تے چمکدار بناؤندے نیں۔ ٹوتھ پیسٹ صرف دانتاں نوں صاف نہیں کردا بلکہ منہ وچ بدبو وی کڈدا ہے۔ تے ایہ اوہ بیکٹیریا نوں مارن وچ وی مددگار ہوندا ہے۔